Jeeⁿ jndye joo na nncwilꞌue xjoteiⁿ na mateijndeiinaꞌ nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ na nlawe nantquie mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ nꞌndinaꞌ nantquie ꞌnaaⁿꞌaⁿ na nlcwaaⁿꞌaⁿ joꞌ chii tsꞌiaaⁿꞌ na jom nntseiweeⁿ juunaꞌ naquiiꞌ xjoteiⁿ na xocwiꞌndaaꞌnaꞌ mati ya nlateiⁿ ndaatioo teiⁿ na nncꞌuu tsꞌaⁿ cwaaⁿ na jeeⁿ jmeiⁿꞌ macaⁿnaꞌ ꞌnaⁿ na teiⁿ mati nnda̱a̱ nntsꞌaa xjoteiⁿ hielo na nncwilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ ee joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na jeꞌ jeeⁿ macaⁿnaꞌ nncwaa xjoteiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nntseiwe tsꞌaⁿ ꞌnaⁿ oo nntsꞌaa tsꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ nnom ꞌnaⁿ ñequio xjoteiⁿ chaꞌxjeⁿ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ gelatina, flan oo ntꞌomcheⁿ nanquie na tjo̱ndyenaꞌ xjoteiⁿ.